ଚାବୀ ଏକ ତାଲା କୋ ଖୁଲିଯାପାଈଂ ଜଂତ୍ରପତ୍ତା ପ୍ରନାଡୀ। <hesitation> କୁରୂତା ଏବଂଗ ରୋଟେକ୍ଶନଲ। ଫୋର୍ସ କୋ ଵ୍ଯାଭାର କରେଂ ଚାବୀ ପ୍ରତମେ ତାଲା ଭୀତର। କୋ ପ୍ରଭେଜ କରେଂ ଏବଂଗ ପୀନ ଏବଂଗ ଟଂପଲର ସହୀତ। ମେଡୋ ଖାଏ ପୀନ ଉଡୀ କୁ ସୌର୍ଥିକ ସ୍ଥାନାରେ ସଜା। ଜାଯେ <hesitation> ଥିଵା ଇତୁ ଚାବୀ। ରୋ ପୀନ ତାଲା ରୋ ପୀନ ସହୀତ ମେଡୋ ଖାଏ।